Kumwitu kuu tukavyanga iluga ya chifipa kwa ujumla kikini ngi mwaya mkusanyiko wa yantu yavule ituvyanga iluga ya kiswahili kwa sababu iluga ya kiswahili ali iluga ya taifa ni aino nyerere watile chila muntu auwanga iluga ya chiswahili. Nakunda kuvuwanga chifika sana kwa sababu ali iluga yane <hesitation> yatali afipa yonsi kuu ngati swemwi twizile. kabila litu kabisa swemwi sweswe yanyika kwa sababu alimaana ino yakutwila iyati swe ya mwashikwa mwashindi ina maana twafumile kumwamba kuku itwiza twali sweswe yawindaji ya nyama ya babu yitu yali ayawindaji ya yanyama ali chino yalondile umwamba umwibande mumu ange yakuwinda inyama kwaiyo sewemwi twiza twavyalilwa kukwene kuu ya baba yitu kwene yiza yatwalila kukwene kuu afipa. Chinoi sasaivi iliga zikuponga zizyo antu kwa mfano kama vino sweswe kwene mazana mkuuwanga chifupa isehemu yako muhimu ino asi kwayo uzana iluga ino mwaizana kukwaa aino umkulila nayo kwaiyo achino umazana kuku aino umkili iluga yinuiya mtaimanyile ikuponga.